Eee da mety hisy tokoa azaky ny efitsy mbo tsy hitatenga nandritsy ny nahazaza atengna fe i tenga lehibe hitatengna ingnyefitsy soa sady <noise> mahafinaritsy ka la tiatenga ka, tiatiako ka!la faly falifaly iaho.